Láh muoh shiu eig óho fuu kuaíh láh aing-aing róh aing tauh aing tzáh, aing mandarain, óh, main zain, óho péh láh aing táh láh aig áh joh la noh óh fu áh cuaig la sandai jóh la noh óh-óh noh óh gaih-gaih óh cuai aúh kó au táh, auh náh, jo áh jo láh tóh áh tó paig tóh yiuh tóh yiah to-to cien la jo láh áh cuaig, cuaig shiu aig áh jóh.